Omuntu unene oho kala wa panda uuna to talelepo omahala giili nogiili. ge vulithe ehala mpo ho zi. Shaashi oho kala ngaa wa hala oku tala shoka shili pehala mpoka toyi sha yooloka kwaashoka shili pehala mpoka wuli oshikando oshikando shotango kwali ndaka talelapo okwali ndaya koshitopolwa shokuumbugantu. Ano koshitopolwa sha kaiti. Ethimbo ndee ndyoka owa penduka otwa pendulwa naana uusiku. Ano wa pendulwa koo pondatu yokoongula. Oomposi inadhi pwa mo. owa ningila nee kutya ohh sho toka thika to endeko ngaa oshinano shontumba oto kothapo ngaa. Mo natango momutima omuna oshinima shiya kutya shampa wa kotha oto pitililwapo kiinima oyindji mbi wa hala oku mona. Ano nee esiku ndyono twa ya ko kaiti. otwaya ongula onene. Nethimb nethimbo ndyoka okwali nee eewanawa. Okamvula okwali nee taka taka nyaganya. Okwali nduuvite tuu nawa. Sho twa zi mo windhoek omuna oondundu dhimwe oonde. sho wa ka ya hwiya okuna ashike omamanya. oondundu oonshona. noofalama nee. Paife o- ngaashi nee po manga inoo thika ko- ko kaiti. opuna nee omahala ngaa gamwe goofaalama. omuna iinamwenyo. ndele shi tashi ku kumitha o- okulya kwiinamwenyo. ano iikulya yiinamwenyo kayipo. Paife oho ipula nee kutya paife iinamwenyo mbika oyina ngaa omalutu gayo ga pama nawa. ndele kayina sho tayi li. Oho ipula nee kutya paife ohayi li ngiini shono Ngono ogo nee omapulo kwali ndina mondjila yandje yokuya ngo. Okuya nee hwiya ko kiati sho twa thiki natango ito hala oku kala megumbo. owa hala ngaa oku kala to talele to ende pomahala ga yooloka. wu tale kutya opuli ngiini. Nehala ndi twa talelepo tango okolukanda. Paife owa hala nee oku pula kutya aantu mba yokolukanda ohaa hupu ngiini. Yamwe owuya uvite molwaashoka yamwe aawambo ngaa yeliko. omanga yamwe mba twaadhako oyelaka ndi ihaatu popi. elaka ndi itoo popi. Paife yamwe oho tala nee nomeho. to- to- to- to itulilemo nee kutya oh mbano osho haya hupu ngeyi. kutya nee inayeku lombwela yoyene. Omanga yamwe mba wushishi kutya mbano otaa popi elaka ndi to popi otoya tula ngaa yo taye ku lombwele kutya aae tse huno otuli nge naange. Yo tayeku lombwele nee kutya yamwe tse otwa kalako nale huno. ndele nokowambo katushi ko we. Toya pula noho kutya paife so shemu dhimbwitha nee komagumbo geni kowambo oshike mbela? Nehela natango limwe nda talelepo kowambo. ehala ehala lili ko- koshana. Ano onda kala ngaa handi uvu koshakati. ngame oteti kutya oshakati kaimba ondoolopa ngaashi ashike ko windhoek hu handi kala. Ohandi uvu ngaa ko windheok. Ethimbo limwe oto fundju ngaa kutya aeeye ondaya koshakati molwaashoka kehe gumwe okwa hala andola okuli koshakati. Edhina ewanawa. paife ngame otandi mono nee kutya paife nangame otandiyi nee ndi ka talelepo koshakati. ndi ka tale kutya okuli ngiini. Sho ngaa ndazi mondangwa etandiyi koshakati. ondaka mona ngaa nee kutya omadhina ashike nani ga yooloka ndele oondoolopa odha faathana owala. Ano unene oondolopa dhokowambo. omahala gokowambo ngo nda talelapo Unene konyala oga faathana. Omanga nga gokuushimba natango oga faathana. Molwa ngaa nee uukwatya wago kutya gokuushimba gamwe ogena oondundu. kokuma okuna oondundu. okuna omeya. ko okuna omamanya omanene. Omanga kowambo omavi ashike. Nehala lyahugunina natango nda talelepo okoshitopolwa shokomunkulofuta. Hono nda kala nale nda hala oku talelapo shaashi ohandi uvu efuta. Shaashi tse otwa igililila otwa ikilila ashike omilonga. omatale. omeya ashike gomvula. Maara hwiya oto lombwelwa taku tiwa huno okuna omeya gomwenyo paife sho to hwiya owa tegelela nee wu tale omeya gomwenyo. Nesiku nee ndyoka twa yako twa thikako nokuli ongul onene. owuuvite ngaa o- o- oshinima tashi ningi. paife oto mono kutya ah okuna aano iinima tayi hambulwa. pamwe okuna iitenda tayi hambulwa ne hu. paife ngame otandi pula nee kutya shono tashiinyenge mbela oshike? Ye ota mono kutya sho tashiinyenge omeya ashike gokefuta. nethimbo ndyono onda kala nee ndi wete kutya megumbo ite kuthwamo nee mbala nndi falwe komeya hono ndike ga tale. Sho shaka eta opo ndi lombwele yakwetu mba aashona mba yoomvula dhetu tu thike pamwe nayo ndiya lombwelee kutya tuyeni ashike hono ko- kefuta. aakuluntu oyafa itaaya zimo mbala. Ondjila otatuyi moneneni. Otwaka iyadha twayako inaatu lombwelwa. tse inaashi za- inaashi za kehalo lyaakuluntu. ano twayi ko ku tse yene, twa iyakeleko. Noku kala nee hono komeya wega tala omuntu oho kala nee wuuvite nawa kutya omeya gefuta sho haga kala taga popiwa osho geli ngeyi? Ogo omahala gamwe nda talelepo ga nyanyudha ndje ngo.